योह एक कॉम्प्लीकेटेड येत इजी सुधा प्रश्न आसा, बगा समाज खायचोई माणिस डेप्रेशनान आसा किवा कसल्याय मेंटल इशूज असत। तेका जो नॉर्मल न्हा पुन टेकू ब्रेन नॉर्मल आसा जल्यार केवा केवा डॉक्टर सुधा सज्जेस्ट करतात कि कसलो तरी माइल्ड यूस ऑफ ड्रग। तेंका दिवांग जयो जेने करून तेंचो ब्रेन अॅक्टिव जात आनी तेंचे सगळे एमोशन्स भायर येतात। आनी जेने करून मानिस परत इमोशनल जाऊन जितो <hesitation> झल्ल्या भाषेन आस्ता।